Wor belgium diqeyyo wor kuune wor duraan dibede gad jiruu inama kune inama irre qallo inama kune duraan dungan gudaa bodomsitee inama dima ak ishia ati bodomsee aminen ishin guda tab fetii ak milafa ak gugetaanen wojebi dunia ishinen mara guda hiisheti.